No, l'é tremendamente sballiou, razzista e peigoso, no ghe porrieva ëse ninte de ciù sballiou, perché saieiva comme condannâ un figgio ò unna figgia pe-i genitoî che o gh'à avuo. Ma e persoñe peuan determinâse e cresce, e ëse diverse da-o pòsto, l'ambiente da-o quæ vëgnan.